Angele, Faranse, Fulfulde, Bamarakoore e Aarabe fuu miɗe nana miɗe faama. Ɗii haalaaji joy, ɗii woni ɗi nananmi hannde hannde kaa. Ɗii paamammi, tawetee jaati miɗe waawi fay winndude e muuɗum.